Amin'ny firenena misy anay aty zô an de lanin'olona amina ofan-tragno an farany ambony eo ho eo amina efatra etsy akeo, de amin'ny farany ambany ndreka an de eo ho eo amin'ny efatraligna akeo n'a teloaligna.